الصراحة الوجت مهم والفلوس مهمة. لكن اتوقع اني بفضل زيادة الوقت يعني. الوجت يعطيك فرصة افظل انك تحقق اهداف اكثر وبالتالي تجني مال اكثر بالمناسبة لكن اذا جنيت مال اكثر ما راح تاخذ وجت اكثر يعني معادلة ما هي في اتجاهين هي في اتجاه واحد. اذا عندك وجت اكبر يكون عندك فرصة اكثر انك تحقق فلوس لكن اذا عندك فلوس اكثر هل هذا بيشتري لك <hesitation> وقت اكبر? لا. فاعتقد الوقت افظل اكيد.